हमेन महिना मेन बारा पोछा तुरैसी की त हमर ममी के कहैसी । ममी गे हमे न पोछा तुर लेलीऔ त हमर ममी कथी कहैए तु न बारा पोछा तुरैसै। अब तु हाते पोछा लगैहे घरमे त हम कहली ह अ हम ना लगाम हम काहे जाउ हाते पोछा लगाए। त हमर ममी कथी कहैता केतन तोरला पोछा किन दु त । हमर ममी न हमरा ला जेतने पोछा किन दिए न त हम ओतने पोछवा तुरते चल जाइसी। त पोछवा के पोछे बाला ना टुटैए ओकर लठीया ना रहैसै लठीया न येके तनका ने हमरा से कैसै न टुट जाइये की । त हमे न येमकी टुटल बान पोछा त कथी कैली उ पोछवा केन नीचा के न लथिया के न सभे सज देली निमन से की। आ फेनु न उहे पोछवा मे लगा देली आ उहे पोछवा से खुब पोछैसी। त काहेसे येतना घरबा हाते बलटीं से पोछम त पोछते पोछते हमरा आधा बेरा लाग जाइ की। उहेसे हमे न पैछवा से पोछैसी आ पोछा से पोछबे न घर त एके तनका मे सफा होजतौ, एके तनका मे पोछाइये जतौ की। त उहेसे कहली ममी गे हमे न खाली पोछा से पोछबौ त हमर ममी कथी कहैए खुब तोरा पोछा से पोछेके मन करैये । अगाडि त हातेसे पोछैत रहले त ना किछो होइत रहलौ त हम कहली अगाडि न रहली पोछैत अखुनता बानी छुट गेल बा जे अखुनता हमरा सेन हाते सेन पोछा न पोछे सकैए बारा डार दुखाइए पोछते पोछते हमे रह जाइसी। आ पोछवा से एके तनका मे चरवा सब पोछा जाइए आ एके तैका मे कामो सब निहर जाइए की। त ओहीसे हमे पोछे से घर पोछैसी हाते ना पोछैसी आ हाते पोछबे त बरी टाइम लागतौ पोछेमे।